No Brasiilia pääle mõtõldõh tulõ kõgõ edimält iks miilde sambakarnõvaal. Ja muidoki om sääl ka väega kuulsa jalgpall ja jalgpall'uriq. Sääl pitäv egä väikene poiskõnõ jalgpalli pesmä pääväst päivä. Aga samal aol om sääl ka väega pall'o rahvast ja suurõq liinaq ja prükü ja trügümist kah pall'o.